Ku pira ni arol kua aloghom ani bho amiin oa:gh ezo bho ogyan: bho natugh aghudun od: bho okpo onyani bho ak:k: okpo onyani bho olile: dio rov obho adighi leebuyom arilom eziri itol gha oli o obia keghe ozira urue gha dio morol ekua ibhira olo odigh ooy ezira natu moghi otughan obho, urol gladio kua, elobho umiinan kua be nonoke morughan ana tepira atol kua atol ibam etol egbeeny esi, tasaki amen obho odi tokpe dio mokoka temu onuma bho pona matugha nahiin ana pagha mego ody bho natugh aghudun odi molo ana tatue aloghon okpo lo ooy bhe nadigh gha nokpo odi ova gha dio molo mooy ladighi okpo loodi nale gha nokpo lo odi olegha dio ezo olo odi alilei molo ana ka asa median kanogho zodi pezo idi na taloor anibhobh bzo, anane olobhir oony obho natu mobhin ani- bhobh ekar ekpe molo ana kologhon idigh okpobho eni bho ana natu mobhin bho atuan bho omiin den omoghonyan ku, kobhin onyani oyiin ooy oghi ogbikim: totu blodio oghi obal ilom olo izal aduma ilo nomina otu gheel. Den aneghe molo ooy olo natu mobalilom, ooy bho onyan bho ana natu mobhin oh akar aneghe molo ana lea tulan zodi etulan bho ana teeny taloor odi bho adua tade ologhia onuma okar emute aar bho adighi keghe ibhan a otulan io mooy bho ooy bho ikpoki ilo ana orue dio orolan zodi if ana atuan oyiin aar toloor ooy bho, amen aor pobho tadua ta loor ooy bho leana tarina miin eghe kana tolom ooy bho leanem opobho rooy oblo mabeebh to loghi onuma, like ede ilobhir owany amen eedi nevaay ogz araani eedi enon keedi emiin onyani olog amaam bho inoghe, emera kineghe needi oghol onyani bho bho eedi elik: moed: netu mabhin ana utuan ebum amaam be alidei monyan: bho ana ologhomio mizo aghudum anyani: bho odi mezo onyani bho na tugh aghudun odi amen obho ana utuan ebum amaam bho emora kana ughin ubhin onyan: bho uloghom to lu onuma bho kedio ana na bulo nakoh oyinn odi amaam ipa bho emara asi duna po omlel, leedio ana uru nori nui monyani bho <hesitation> urool ughi to tu onama ona orue dio mooko onyana bho, onyani bho karol ozo b ana umiin zodi uziki bho avo onuma osi mu den amam ongani: bho aru anyak Ikpo asiue bho ibhibhogg ikioyogh pana namina abele mopo amina aten tonon so before ani- bhobh aolobh oony tebalan atol dalade akol oh olobhir vony takol oh ami aliki monyani bho bho mikanya am akar atulan ikanya ami nava mobhin ana onyan bho ekona before ana tamara nuan akol oh oony bho bho atulan zam mikanya odi natu mobhi ami ami tamar ami odi apin zami pikparam erol dalade mekar etuugha mahoor eena mew muan azoor eena mikanya okpo reloor zena blaos aar bho bho odi bho ughol ilom bho ilom nikurughian izal odigh kere kere okpo ana omari o be tilom bho ana ne meol pesi iituugha olo uki gha dio oman poyiin aar olo odi tilom itungha lo ana ughi gha ni kin es itungha lo ana aghi ane ta tungha aman but talaka ilom ana ana ughi nani ana oman io so tiham bho ami adeghe bho arii nadeghe nakol una olobhir oony before ana laki akol ana onyani obbo bho ami alike enam na seer kezo bho ode ezira odi arumugh ezira upurua gha ohio mezo okpo idi ezo okpo natele be pezira no ghill oki kedio toki milom olo izal aduma ilo pilom bho nebeebh gi tipa bho kedio ami ne deghe na uol kua Ilom obo oobi aar aneghe mobal ilom kooy kooy olo adua amute aneghe mo lo olobhir oony ka bhin ani, ani- bhobh kabal ilom ke dio ami nakiom nakul kua sisenyi ni teena ilobhir awuny, obho before ana tapin onyani pira matudan onyani bho mu gei ezo, ana onyani bho tulan olom onumu omiin gha mebum ikpoki bho ooy bho ateeny beleni ooy bho nateeny ikpoki olo tatueni ako kar kar olo ana nava beleni pana naki moghi orughan, temen obho ikpoki bho imuneen bho, kpoki ilo ikpoki bho imuneen bho, ana onedio amina arughom ooy opo bho aar bho adigh bho keghe aar bho ana utuan usi bho olo mu kami nadeghe nanogho zeena nakol kua ezira okparam otulan aloor ezira mogei ezo ezira obalan gha milom aar bho adighi bho enaan nalem aseeri akoa ilom oobi aar kami adeghe.